Ricòrdo che gh'é stæto un momento da mæ vitta che me son sentio sollevou. Quella òtta, un pö de anni derê che o mæ mego o m'à dito che o mâ che gh'aveivo inta bocca do steumago no l'ea un cancao. De un momento me son sentio reggagio e seguo gh'à dæto unna man à superâ a poia de no fâghela.